<hesitation> Gny fomba fanambadia tena hitako hoe mendrika sady tonga lafatsa zany aminay aloha voalohany miseho amin'gn'anadahin'le vehivavy anao de manao tako-maso zay fagnajana an'ilay anadahin'le vehivavy na hoe ampela aminay agny, manao tako-maso anao amin'igny anadahin'gny ampela igny mba hanome hasy azy. Magnarakaraky an'zay manao fomban-draza nareo mba hagnomen-kasin'ny raza, aminay agny aloha zay ny raza aloha zany tena ame hasiny de zay vao afaka miroso am'mariazy nareo de samby tsisy tsiny na am'raza na amin'Andriamanitsa na amin'gn' anadahin'olo, zay ny fanambadia hitako mendrika indrindra aminay agny aloha manahik'izay.